Wee ne penaa kan wee, wee a kaa dinnyim wee ma rigo ti mimak-o kaa lin shiɓo an an ti in ti ya in ti peron ta bi mina in ti vanna ma shinno <hesitation> abinnan yanʒu dinnyi sai dinnyi ye ti yiu bi tanga wee penaa an ƙuro koo dinnyi wee a ta yiu bim koo kɛ adaa dinnyi kan wee, wee ta pelo ƙuro kaa adil dinnyi kan tanga wee ta pelo ƙuro dinnyi ta ya mere shinan tanga pirennee tanga ta warani sinnyi ti bi tanga maa dinnyim wee a ta yiu ɓim kuma tanga pena an ƙuuni tanga pena an ƙuuni tanga pena an ƙuuni kuma shuran ƙu tanga gbe, shuran ƙu tangai wen kaa fuuɗa ma ta shaani man yuu shuran doong ka te ma ta yuun shuran doong tanga ma ta shaan doong man yuun shirau mammaa kpaaraa ɓuk man fu fuɗina maa fudaa man waru ka peen we man toɓɓon man toɓɓon mammaa toɓɓaa man shiru ga tanga ma ta waraa pammo ɗeri ti ku wen. Dang maa yuwaroi ye wesshina penna ye ammna vurum maa wanna man shago fonglou tai ɓirang te nomonno ti piree kan tanga amma wee a lewo in ya mere kan dinniyim tanga ti ya mereroi kan dinnyi dinnyi kuma ti ya mereroi kan tanga wee jwalli shi ƙu dokni ye ti ya mereni a lewo ri ta manni ta manni ƙoƙo yee ye po sherom kuna dinnyi wee a ta waraa ri ta gume dinnyim noɗɗom ma dinnyi a kan gumejum kan gumei ye limmou minai limmii mina wee maƙa wannan ma ka viyo kɛn lin ta mina kɛn lummo foƙi maƙa lummo foƙim dulau ma duulan ɓuk maa yuwaro gbe ta muttoju ti ƙiraƙo te wee ne penaa ka we kan li wee kan dinnyi wee ti fiina te ku yek dinnyi gbe dinnyi sai shenaa in waraa pattani amma wee ta sheno maa peen ween kpang sho palau ta pattiƙo amma dinnyi ta pattani sho ɗok ta sheno kaa tangai maa tanga maa sha ɗok ta sheno ma tanga maa yuwa maa yuwa ye ma yuwan mammaa tangaan ɓuƙi mamma yuwaan shirawi ka te. Ma ta waraa pilin ka bi maa yuwoju tira man pilin ka bi man shago manni tangai ɗok ma ta pilin ka bi ɗok ta wootugo tanga dang palau koo tat anɗok ke ta wootin palau ƙoo tat te wee ne peraa tanga fi yuuƙo shirau ka te, to dinnyi she sho ɗok ti ta shene ma pattaa sai dai ma rikeni maa galma fovoni galma to tere kɛ ta taa tomoni kɛn pilin kɛn we sule gbe dan ke ti we kɛ ta weyani ti ƙira pitte ti kira me an koɗɗi ye an sallah maa wanna salla laiyaju to ta waru leƙa galma ti ƙiraƙo in pil galmai in ƙari ta ƙɗɗi ye ta yuun ɓallaju ta shinii ka ga tee shuran ƙu galma, galma tere ta dinnyi tere ti ammon po ƙuru po noɗɗo bweeu.